דאגיס ווייזן ליבשאפט צו זייער בעל הבית דורך אפאר וועגן. איינס איז דורך זיי ארומנעמען אדער לעקן. נאכדעם, אויב זיי לאזן די מענטש זיך שפילן מיט זיי אדער זיי געבן א ראב. בערך אזוי קענען זיי ווייזן צו זיי האבן ליב די מענטש אדער נישט.